بالطبع من الأحداث اللي ممكن تساهم في تكوين حياتك, وتأثر <hesitation> عليك, هي موضوع التخرج, فالتخرج نقطة تحول كبيرة في حياة الشخص, وكذلك <hesitation> بعدها البدء في عمل جديد وهذا يصقل شخصيتي بشكل كبير, وأيضاً الإنتقال من مكان إلى مكان آخر, وهذه أشياء كلها